Okusaba kuleeta obusinge n'eteeka mu maka gaitu na muno muno omu bwire obugumangaine okusaba kutwiriza haihi na Ruhanga kandi kutuhuumuza omu bwire obugumangaine okusaba kuleeta engonzi omu maka gaitu okusaba kuleeta kuganyirangana na muno muno obu tukuba tusoobiizengana omu ka yaitu

Kintu kikuru muno omuntu okumanya obwomeezi bwawe mu kiikaro ky'okwikara no mu mwirima boojo ndwaire rundi tindwaire baitu obu orukugenda okeemanyirra okamanya ngu ndwaire oburwaire bwa siliimu nootandika kwerolerra n'okwejanjaba nukwo nooyomeera obwomeezi oburungi kandi ogu owaarukwikara ali omu mwirima noosanga oburwaire obu bwamutalibaniza kandi kwija kuhikya akasumi k'okugenda kwemanyirra nibaba batakyasobora kumukoonyera

Tu baruga mu byaro nibaija omu mbuga habwokuba mu mbuga haliyo obwomeezi oburungi nk'emirimo ey'ekusasurwa omusaara omurungi oguraakuha okwikara omu nyikara enungi

Abantu abarukukira obwingi mu kiikaro kyaitu nibakira muno kukozesa obu rreediyozi baitu abake noosanga nn baine za televizyoni baitu kukira muno abantu abarukukira obwingi mu kiikaro kyaitu nibakira muno kweyambisa rrediyo hati haroho n'abandi abantu abarukukira muno kweyambisa n'amasimu okurora baatunga amakuru mu kicweka kyaitu

Engoye zange nzogya n'esabbuuni n'amaizi agarukwera nukwe ziikale ziri nyonjo n'okuzigorra ninzigorra kandi ninzihanika harungi rundi ninzikuba ninziteeka omu keesi nukwo ziikale ziri nyonjo

Tugemesa abaana kwerinda endwara eziita abaana bato ezo endwaire obutubagema abaana tizibakwata hanyuma obu n'obuzibakwata tizibaizira n'amaani muno zisobora kuba ndwaire nk'eza buli kiro tizikubaita kandi tibaku

Ninsagika abaana b'obwisiki okugya omu masomero habw'ensonga ey'okubanza kandi enkuru muno abaana b'obwisiki obu bakuguma mu byaro barolerirwe bingi barolerirwe abaana ba bboodabbooda barolerirwe abasaija abakwikara omu byaro na habw'ekyo kirungi muno omwana w'obwisiki okuruga mu kyaro akaguma ha isomero habw'okwerinda

Abalimi b'omu kicweka kyange nibalengaho okulinda ebirimwa byabo kurora tibya kwatwa ndwaire nibeeyambisa emibazi ey'okufuuhirra nibafuuhirra ebirimwa ebyo obubikwijwamu obuhuka obuhuka obu nubwiruka nubugenda kandi nibamalirra batungire ebirimwa ebirungi eby'omutindo

Abantu bakuru noosobora kubatamu ekitiinisa noobaramukya noobayambaho emirimo n'okoragana nabo kurungi noobagonza n'okubagonza kikuru

Ekirungi ekirumu eki mmanyire omusaija rundi omukazi kukira muno abasaija nubo bagira bakora ebi ebintu omusaija naaba naayegalihya naatunga famile nkootoho baitu eki mmanyire aa aa aa ebibi ebirumu ab amaka ago tigabamu businge haikaramu kurwana kafe kabule yonka n'abaana tibakira kugonzangana n'abakazi tibagonzangana

Eby'enyegesa bitumbwire enyikara omu kicweka kyange omu habwokuba emirimo eyakorwaga neesiisa eby'obuhangwa tekyaroho habwokuba abantu bakasu bakasoma nibakora emirimo etali ey'okusiisa eby'obuhangwa

Omuka y'owaitu tukozesa enguli kulinda oburo tubwahura noolima oburo noomara omwaka gundi nubwija nubusangaanamu bukyali burungi muno oihire hati emyaka ya hati abantu enguli mu maka zikahwayo nibakozesa ensahu nibaahura mu nsaho noosanga ebyokulya byabo bisisikaire baitu obu arukuba aine enguli tugarukayo twegesa abantu abo ngu enguli neerinda kurungi ebyokulya kukira ekintu ekindi kyona

Omukazi kuswerwa abasaija baingi rundi omusaija kuswera abakazi baingi nkijanjaaza endwaire burwaire bwingi obukuraba mu ngeso ezi hanyuma tokutunga kitiinisa mu kusigikirra ha ngeso zai

Obutaba na mirimo abantu b'omu kicweka ky'owaitu abaingi ensinganto bacwiremu okuba basuma abantu nibaraara n'embuzi n'enkoko mu maju habwokwerinda abasuma okwija kuzitwara ekiro ebi byona nibiretwaho abantu baitu rundi abaana okutagira eky'okukora

Omwebembezi omurungi aine kuba ali mwesigwa muhulizi kandi naagonza abantu be naamanya n'omulimo ogw'abantu baamukomiire

itu bayamba omu ku baha ebyokulya omu kubayaa kubaha amaizi omu kubasabira n'okubayamba emirimo yabo n'okusemeza ekicweka mbere bakwikara kwikara nabo bali bayonjo

Abaana b'obwisiki ab'omu kicweka kyange nibasanga obulemeezi bw'okutwekwa batakamaliirize kusoma kwabo noosanga nibasoma baitu abazaire tibakuha byetaago byona ebi barukwetaaga hati ekikurugamu bakwana abasaija babatweka enda kandi bazaara bata bakyali bato

Omulingo ogurukukirayo oburungi kuyamba omuntu owanyakwine obujune nukwo kumuheereza obwire okamuhuliiriza akakusoborra eki arukurabamu hanyuma naiwe okamukoonyera okabaza nawe okamuhabura ogu nugwo omulingo ogw'amaani muno okamuhuliiriza okamukoonyera akakusobororra eki arukurabamu aho naaba naakira

Kuswera n'okuswerwa abakazi rundi abasaija baingi kirumu obulemeezi bwingi muno noozaara abaana ab'otakusobora kurolerra kandi nootunga n'oburwaire habwokuba buli muntu aine oburwaire bwe so obu okuswerwa abantu baingi naiwe nootunga oburwaire kuruga mu bantu baingi kandi n'abaana okuzaara ebyetaago tosobora kubibaha byona

Obu mpurra amasu ndengaho okubungira abataahi bange abandi haihi twikarra tubazaaho ensonga ezikuru tubazaaho eby'okusoma tubazaaho eby'emirimo na habw'ekyo kirungi muno obu oba oine amasu otambule orubate orole bataahi baawe nukwe amasu gakuhweho

Omu Uganda munu ediini ereetiire abantu emiringo nyingi y'okujwara abamu mbajwara engoye eziraihire emitwe nibagisweka abandi nibajwara ebiteteeyi byabo biraihire hati ediini ezindi eziizire abantu mbajwara n'empale n'abakazi n'abasaija

Omulingo ogutusobora kukora kuyamba abantu abataruku kwesobora omu kicweka kyaitu nukwo okuteeka enkurato abantu abo tukabeegesa ngu nibasobora kugenda omu bitebe eby'okwimukyangana nukwo nabo basobole kutunga kiki ekyokukora omuntu obu arukuba ataine sente naagenda mu ki mu kitebe ekitebe nikimukwatiraho naatunga akasente naatandikira ha ka bbiizinesi akataito ha kumalirra noosanga afookere muntu w'embaganiza

Abantu abatarukwesobora noosobora kubayamba okabakorraaho emirimo okabahaho ha bintu ebi oine okabeekambisa kukora emirimo ei bakusobora ha maani gaabo n'okubagonza kikuru

Omukazi owaarukwankya asemeriire kulya ebyokulya nka binu nukwo aka atunge amata mu mabere ge asemeriire kunywa obusera akalya ebihimba akalya ebisokooro na n'ebindi akahuuta orugabu

Ninkisagika nukwo bamanye nabo ngu baine obugabe bukwingana n'obwa b'obwojo tinubo baine obugabe aboojo bonka baitu nabo abaisiki baine obugabe bw'okusoma habwokuba emirimo ei a aboojo bakukora nabo obu bakuba basomere nibagikora

Ensonga eyeerukukira muno kuleeta butandwa ha nguudo mu Uganda nukwo kwirukisa muno ebiiruka

Omulingo ogusemeriire okwerinda omuswija gw'emibu n'ab'eka yange nukwo okuraara omu butimba bw'emibu kakuba turaara omu butimba bw'emibu buli kiro kandi tukabunaga mu bwire bukyali kara emibu etakataahire omu nju aho omuswija gw'emibu nitugubinga

Sente z'okweyohoza niziyamba abakazi okutunga entandiko obwokuba otaina ntandiko torukukora bbiizinesi so bbiizinesi egi noogikora oine akasente nikyo ningambira ngu akasente k'okweyohoza ako nikayamba muno abakazi kutunga h'okutandikira

Mu musiri ogwange nkira kubyaramu emihogo n'ebitakuli ebyo nibyo ebyokulya ebikulinda enjara etagwa omu ka n'ebihimba nugwo guba mukubi ogu tukozesa mu buli kiro twongererraaho doodo n'enswiga ebikuba bimezere mu musiri baitu tutubimeenya tubikozesa nk'omukubi

Abakazi nibasobora kukora emirimo nk'okulima okuliisa aah okurolerra abaana oihireho ebyo n'emirimo endi ey'okugenda kukozesibwa omu biikaro ebitali bimu

Ebitongole ebitali bya gavumenti mu kicweka kyange bikatandikaho amabbanka abantu nibeeyohoza sente mu bbanka nibakora eby'obusuubuzi kandi aba ebindi ebitongole bitandikireho n'amasomero mbere abaana bakusomera bakeeyongera mu maiso

Nitukaswekerra obu tuba ntweseemuura nukwo tutangire okujanjaaza obuwaire mu bantu abandi aba tukuba tuli haihi nabo oba aba tukuba tuli nabo

Ah ntusobora kugonzangana ntusobora kwetaba mu bitebe tukakorra hamu nukwo obusinge bukabaho hanyuma ekindi kunyegerraaga abo aba tukunihira nkozi z'ebibi n'okwekengera